Agaa h'ochikapa, ai tẹhọa ẹga naa je kọọ y'ochikapa glaa, agaa l'abọọ nmo alọọ gla, alọọ tọla achẹ noi higaa alọ hi alọ higwu, oga, ogaa l'ọhi kpemm ake gaa kw'ikpo kunuu nm'ọọlẹ alọọ toowu toowu toowu toowu akw l'ochẹ dọka, odan k'ehọa inwune gaga akọọ wa gaa chanọọ nyi. Aa ke l'ọnyi kpataaaa. Eko nyaa l'ọnyi ọọma n'achi gboo wanu ake dọk'ukpaku ake l'achia nmo tọọ peeeeee koo chẹ l'owu koo gọọ koo ya fiafia. Eko no ku ya ọọma n'eko leya no l'ikpo gwa, ake gaa ku l'ochẹ dọka ko gaa k'ukpakuu ko lọ nmo gaa baajẹ lẹa layiiiii, ake dọk'ochẹ ọha koo gaa lọgọ kunu hẹ gaọ koolo Ake l'achẹ dọka ake kwọu nmaajẹ alọ fiọọ aku totonu, akwọhau nmaajẹ alọ fiọ aku totonu akwọhaa nmaajẹ alọ fiọ aku totonu, eko no le nwune ọgọa nẹnaa kpoba laiii a mẹ ake gaa kw'oflenje wu, alọọ fu nm'ipọọgọa atoowu toowu alowu mọọ lea <noise> atoowu toowu alowu mọọ lẹa foo alọọ towu kpla akwọi pia t'ẹkpa, aiyọ ke ke yọi fu ayọi towu ayọi fu ayọi towu ake l'owu mọọ akuu pia t'ẹkpa. Eko nẹnaa yaa ke mẹẹ to akwọi gbo akwọi nmaajẹ aku chẹyi aku bi g'ọlẹ. Aku bi g'ọlẹ ọọma eko naa ke dọko lọ chọla kaa ke le agaa kwọi w'ẹẹkpọ, ẹẹnkpọ le kwọla alọla pahila pahila tọọ na lọọ kpo t'udrọm chọla oya putuputu pitipiti ọọma akw'ọlai pahila pahila amọọta ọchọọchi kunu ẹpl'ojẹnẹ koflọchi agaa lọla tugwo tugwo tugwo tugwo akwọọwunuu klanu, oku wu pupupupupupu na je k'okonunu Ku nwula lẹa nwula lẹa nwula lẹa nwula lẹa ẹẹ agaa kw'ombliwu alọ wọọ nm'iipunu akw'ẹkpaa nanda t'ajẹ lẹa alọ wọọ nm'ipunu abiọ laa nẹẹn'kpọ pẹ nmanu achọọ klanu, ole nmo kpla ọọmaẹ chẹẹ akuu bi gu rice mill, elọ fie gaa ake gaọle alọ toowu toowu toowu alọ pia t'odee, ọdan ka ke dọ k'ohọọ k'odre, ale fu nmaanu, alọọ chọla odan odan ko w'igbongl'ẹhili ahapa na dọko hea al'useven cọp miya nma anu akwọi chọla oleje akwọi haajẹ ake gaa l'utumato gba l'utalugu gba l'alibasa gba kpem ọọma akw'anọ ow'anobonu nẹẹ aman k'anole nẹẹ, ow'anobonu nẹẹ akwọ ku chọla ole nm'ola al'alibasa bẹtọọ, akw'utumato mla akọkọ awu aku pia tọ oke le je alẹbẹ kpotọọ alu cra fis gba tọọ ake l'ebeenyi oonmokoko k'ebeenyi tọọ oke le je ake ku haajẹ adọko chubu ai chetọọ alancha kunu che al'ọhọ hẹtọ ak'ukọi wọọ agboo le